Rí ikhúúnꞌ nakhruaꞌjo rí tsú sobre akuáán, tsú a̱khuáán nda̱yo̱o̱ jun ríndo̱o rí ríꞌkhui̱. najáñuu mbá xu̱ꞌkúꞌ tsú akhuáán tsígaꞌ chágii̱nꞌ nugi̱mbúu̱nlí xu̱kú tsú nijáñúú <noise> nagrango̱o̱nlí. mbaꞌnii igódii̱n para que rí mbaꞌjii̱n igódi̱i̱nlí rí nuxu̱mi̱ꞌ naꞌphi̱ náa̱ awúún i̱ñaꞌnáa̱ awúún ríꞌkhui̱ ná̱a awúún gatii̱n baꞌjiin. Ŋgaa̱ xúꞌkhu̱ má akuáán tsú akhuáán ríérú ithuu̱n xúꞌ, nuu ríꞌkhu̱ ríndoo̱ mbiꞌji rí nagájnúú nuni méjáa̱nꞌ náa̱ nuru̱kuii̱ iná, nurangutaꞌjee̱ naꞌphu̱ tsú aawúún rá ikhí nagájnúú tsú mbiꞌjñúú a̱ŋa rá, índoo̱ ántes que maga̱jnúú tsú a̱ŋa ríndoo̱ mbiꞌji ríndo̱o naxnáa̱ la ruꞌjua nagájnúu̱, mbá mbi̱ꞌji ajma̱ mbiꞌji ríndoo̱ rí nurma̱tháa̱li i̱ñúu̱ꞌ rí naꞌni̱i̱la ma̱jŋa̱ꞌ para que rí ma̱goo ma̱ga̱jnúú <noise> ma̱ga̱jnúú tsú mba̱ꞌjuun akuáán tsú a̱ŋa rá, de ikhí rá mbá mbiꞌꞌji mbá wakhí antéríndo̱o rí xú ma̱ga̱jnúu̱ xú mi̱ꞌcha̱ rá, yáá nuru̱khuii̱ má xógíꞌ ma̱ŋa̱ꞌ i̱ma̱ꞌtháa̱ ngaa̱ nuru̱kuii̱ iná para que rí ma̱ga̱jnúún tsúú i̱mbo̱o̱ miꞌcha̱ mbáá mbáá atsú akhu̱ orá rí miꞌcha̱ gajnúu̱ rí miꞌcha̱, miꞌcha̱ igájnúu̱ para que rí orá ríꞌkhui̱ natsimúu̱ ri̱jma̱ade ikhí nawáta̱a̱nlí nawi̱ŋgaraꞌjii̱n náa̱ rí xú mi̱ra̱xi̱i̱nlí mi̱tsúu̱n xkhui̱ rá, ma̱goo miꞌtsúu̱n a̱ŋa.